Karà lefadefaka oe irô olo mipetraka marikitry anao rô e. Hainao raha volan̈in-drô taminakà? Anao zen̈y karà misekoseko zen̈y anao volan̈in-drô. Rô aminjay karà hitako mamaraha. Misy lera zen̈y volan̈in-drô karà fa deba zen̈y anao. Ke tsy din̈in-drô feky ama- <laughs> raha ataonao zen̈y.